﻿Tembiu Korera del Sur kua Chino reta jaenungavi, kua reta jaenjungavi, komo jaerami, mopeti tëtaguasu tuisayeyeva jare jetavi jente jokope, jaema arovia jeindaye, mbaetima jokope tembiu ñavae vaera yau, jaema jaereta oipotague tembiu oyapo iyeipe reta, ikaviyeye opaete koropi amope yaesayave <hesitation> kua jembiureta, oimevi jouretava erei <hesitation> kutigui mbaenungako, ma te tembiu ikaviva, mbaeti se aikua, erei oimeko aipo tembiu ikaviyeye jaereta oyapova